An resaka imprimanty tiroade àby àby io ndraiky. <hesitation> Fan̈azavazavan̈a izio zen̈y. Karazan̈a tiroade baka karan̈a raha karà misy kônsỳ zen̈y, lasa mifampitenginy zen̈y raha io karà ataony gatô mifampitenginy karà io zen̈y. Aviô zen̈y iraha io zen̈y koa fa vita in̈y ze lay raha atô karà ataony hoe man̈aboaka sary aminany. Inpirimanty koa fa vita zen̈y zin̈y lasa misy karà mifampitenginy misy siperipozisiona zen̈y isary io.